Rīl gan tī emo, trēn gan tī ang hī, tīl motur ang tītau, ma sē, kī insum vek pseidew a kan tʃīn ani a rīl hi tsu asanin kong pui ang nilawin. Tʃek angin akal tʃīna, tʃek anga akal tʃīna, tsuan mūn la kal nān ang tsuang tlaang pui tʃīn ani rīl a hian mi sāng ni sāng kata tʃanga. Sāng ni vek ling ang tsuang tēja, rīl alendaan a zir tepo ani vek tʃīna, mūn lā a akala, <hesitation> mūn kata tʃanga, mūn kata khan, tsuan awadīng station shāng-shāng teka anayā tsu tā tsuan andi ngā. Andin mi tuk tūr emo, mi tsuang tūr tēja lau om tsuat, tā tsuan ang tsuang mai tʃīn ani, kī ma nēna rīl in kong kāina om tsu, mūn lā kal nān teka māng, kā tsuang vek tūa rīl a tsuan, mi tamdew ang tsuang tēja tsu tā tsuan. Mutinat tēja lau om tʃīna. Anu aya khan mi patum emo, sitpa kata khan, mi patum an tsu tēja, tsu tsu atunga khan, mutinat tūr ang khan, <hesitation> sī azōnin patuma om tʃīna. Tsu mimi patum tsu zāna atuan, an mutinat tūr ang tʃawa, <hesitation> an lontau tʃīn ani.